Dushanba yangi xaftaning boshlanishi yangi ishlarning boshlanishi va yangi rejalarning boshlanishi bilan bog'layman yangi ishlar va rejalarga kirishish vaqti ya'ni kunning eng birinchi <hesitation> kuni va xaftaning eng birinchi kuni va o'zingizni judayam tetik va energiyaga boy his qiladigan kun.